بالنسبة لي أفظل إني أكون متحدثة كله لغات الأجنبية، علشان هذا الشي يساعدني إني أشوف الشعوب اللي كان عندي الفظول إني أعرف عن عاداتهم، وتقاليدهم، وأكلهم، وعاداتهم في الأفراح والأتراح، هذا الشي دايما كنت أفكر فيه وأطمح له ،أتمنى إني أحصل هذا الشي وراح أستمتع جدا.